. Impa kukuraku ai roki roki inakiku ro kukeraharong impah ongi urii muukoki ong koh nugnamong nawa' irronghetong, irrongno ro nawa' roki aahku' hetong. Impa owo paukirihe yii pu'yeirimo nawa' tangutanguroro hetong, nawa' ruwoukeiriku uuhuherong. Tiwognori ong kakaruku nenowo nommai kingking tuhahgnung impa o'ko ngoworoku koto honghong nah mo kopi'ku ai o'ko ngawa'kong tawahku innihehmmo peeke konnamo paau keekong nawah ho roki rokii paakirimo tuhetong. Impa ho kukuraku meng peekong paau ongkoh haa sihnorii, nawa' piro ongo musimangnoriko rakitiro naiheki tokisiro ai tongtong ngeihetong tongtongeiriro pu'yeiriku uuhuro tewaherong tiki ongyori panisinowo ngawah noki, ongii panisi koriki manni mirahu ongyori sihhnori paaukareikori ong kukuraknung ai hoko paaukiriku tuuhki honnakaherong honnakaro ai tikite nawa' noiko toihe haruro toi hetong hongno rokong kukuraku impah nii uringi mani rokii hoko nong ngomo nuummong, ho ngong kukuraku nawa' musi mangii mihenong nawa' ong sihnori nawah fourplako monnono uukopee nong . Tii heko patakonno tiki tuutuut orumo nuhenong hoi naiheki tokitokisumo tongotongo reurumo tiki inakuruh, tiwo ngoriku riku paaki we'herong rongkong kukuraku. Monoyii nawa' impah tii paaukemmo uruku mirahu roromo tuhetong ti monoiri ho rokong kukuraku. Tiwongori nawa' puuneramo nawah ongii yii twenty kina puunneramo nawah fifteengi ti ho gawah nokiimo tuhetong ai eneki noii inakupenong, nawah roki ho banis norosu inakiro ai tuituhetong nohihetong ngong kukuraku tiwoninang ngawah